Epɛ dɛ etwutwuw wo se na etwutwuw ne yie a, dza odzikan nye dɛ ɛbɛfa wo brɔhye ɔyɛ wo "brush" a ede botwutwuuw wo se no. Iwie a na edur a wɔde twutwuuw se no etsi bi ato "brush" no do ama akata "brush" n'enyi ne nyinara sɛ eyɛ panyin a. Iwie ne dɛm a na ɛde nsu- ɛde abɔ nsu mu anaa ɛde nsu kakra e- egu do ma afɔw "brush" no na ede etwutwuw wo se. Ebotum aka wo se ebien ne nyinaa esi do na ahyɛ ase etwutwuw efi wo dodoo mu. Etwutwuw a ebo- wo nsa no ebɛma akɔ hankra etwa no ho, etwa se no ho damaa. Itwuwtwuuw wo dodoo dodoo mu wie a na aba wo se n'enyim na ɔno so ayɛ ne dɛm. Ewie a na abaa w'enum', etwutwuw wo se ne do, ne ntam', sor na ase, n'ekyir, n'enyim nyinara. Na atwe wo tegyirama etwutwuuw n'ekyir no ama sɛ edziban bi ka mu a eehu na a eeyi efi hɔ. Ewie a na afei ede nsu ahohor w'enum, beebi a ɛhwɛ a "brush" na annka n' asan dze etwutwuuw hɔ na ewie a epuw nsu no egu. W'enum tsew wo a na afei de ahohor wo "brush" ne mu, iyi nye kwan a wɔfa do twutwuuw se.